K'o ke chkon qka'yiij que knaa cheri xtqb'an cheke si tiq tika'yij jun chkoop rech q'oos xuq k'o ke chkop qka'yij k'o que chkop che tjin tk'ulmmaaj muche ki'kom rum w'ij ki'jitook kum kaaj che xtktiij, i ka'yij jun qtzi' si k'o jun qtz'i'che tjin kq'xow chere koj rka'ijok tb'iij chqe kaaj tkb'ii chqe che k'ex chke mu che kaaj, y k'o ke tz'i' pur te'q xki'qka'yij, xkujjopon chjaay ki'ku'ktik, qka'yij chi' ke k'o naa' si ke qa uj k'olik mu che kaaj, mu ki'ku'ktik aataq kujopnik k'uuk' kek'la'ki'qka'yij ri aeaj ik'o chjaay no'j xuq kee k'o ke chkop ik'o taq q'oos xuq kee kaaj chemo xki'qtoo, si chee xtkb'an k'o wa'xki'kanjken xki'tzyub'ken wi' krapra'kiib' rech k'omo xtitaa chemo xkeb'eqesaj, are'ri qka'yij, ke ri chkop ya rech q'oos mu awaj recj jaay k'o knaa'che kaaj i ktz'noj chemo xki'qtoo mu keneri kb'iij ke che che <hesitation> tjin kka'yij tjin kkb'iij chqe ke k'o che tjin tjituul chqiij.